Tah piät olõma sis tegemist sõglagaq. Sõglal ummaq mulguq seeh ja piinüq määntsegiq purukõsõq vai osakõsõq lätväq mulgõst läbi ja suurõmbaq jääseq sõgla pääle. Sõgluminõ um tuu.